إيه، خصوصا لما يكون عنا امتحان صعب، أو عندي واجبات كثيرة، أو عندي دراسة كثيرة، ما أكون لا حلة الواجب ولا ذاكرت ولا درست. فأغيب، أو <hesitation> أهرب من المدرسة، وأروح الهايبر المول.